ندي معايا بانو صولار بارسكو نحتاجه باش نروشارجي ضو, و نكريي الضو من جديد, ندي معايا ماطيريال تاع لا شاس, كو ساسوا شاس تاع لرض و لا تاع مارين دونك صاديبون حاجة لي تكون كاينة نديروها, ندي معايعا تيريفون يخدم بار ساتيليت, سما باش دو طون زونطون تعيط لافامي تاعك تسقسي عليهم و ندي معايا اون كرام صولار بارسكو الصحرة فيها الشمس اوموان الواحد باش تبروطيجيه و ندي معايا ابراي فوطو باش اي حاجة شابة نصورها تبقا كوم سوفونير